Laha map- mahakasiky hazo <hesitation> fandiova fanaliova raha iny, fanaliova fantso iny. Raha iny moa misy tioky anatiny ao, satria raha iny poakaty. Asitriky amy lavaky iny eo i la piripirity manambany la ampiakary manambony, pirity manambany la ampiakary manambony, la miala iaby ze lotoloto anaty fantso iny ao sitomony.